أقترح أن هذا يحدد أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، مثل تحسين اللياقة أسبوعيا أو زيادة عدد التمارين. كمان يمكنه أنه يشارك مع صديق له في التمارين ليشجع بعضهم، أو يستخدم التت- التطبيقات تتبع <hesitation> تقدم التمارين ليشعر بالإنجاز.